Ny karazagna legioma tsy hita raha tsy volana vitsivitsy agnatin'ny taona raika dia <hesitation> sofilera izao a, dia a <hesitation> laisoa a, dia karaoty a, dia <hesitation> a i haricot vert koa raika a, dia a <hesitation> kaorizety, dia <hesitation> pomme de terre. Izay no tsy dia hita matetika loatra raha tsy a <hesitation> amin'ny fotoanan'ny <hesitation> fahatongavan'igny agnatin'ny taogna raika.